أول شي تحتاج إلى قهوة مطحونة وماء وسكر حسب الذوق. حط مويه في قدر وحطها على النار لحد ما تغلي بعد ما تغلي ضيف ملعقتين كبار من القهوة المطحونة لكل فنجان موية. حرجها شوي خليها تغلي لمدة دقيقتين بعدها صف القهوة في فنجان باستخدام.